Omi yan nbwa yi bwa tomi zhn boha mi ma dabo nazayi agna aza ya ku kpe n nabagyi ya sase kpe ya taza ya gaje obo nkwo ba bma nzozo yi nzankwochi ya sase najei ya taza yi masna najei yedagbma najei ye gaje boye kpe-ye gaje obokwoba bma za zhn yiwo aje abo she hoba zhn ha bwa bye gyi nho fuwa she ho ba zhn ha bwa be gyi nho bomanayi osayibo kpebo nyaza dabo nyagye nkwo to dna zokwon yiba ga je ge deye kwo ye nwonu zhn zo kwo ya deye kwoyi nkwo nha zhn lai ho ba gye kwo bma to gyn bo nukwoyi Hagye bomanayi okwo na ho ba zhn amo n bo nukwoi zhn zhn yi kwo ta be na bye gyi nhatu buyi toye oho zama nhatu bayi yi halakabo kwa zhn gbolo yin yi oho zama nhatu buyi kwoho abaha kwo ha chigu obo ha zhngi kwo bma bma yilo, ho bo ha zhn yi hoto zhn bo nukwoym oho <hesitation> zama habo zhiyi toho zhn boboyi nsayi kwo ta zo gbolo kwote ku to ho lo ho zha yan yin nwi kwo ta taba kwa zo gbolo yi kwo ba woge hobo bo ga aze wonde ike nbaba bwa to ho yin abo paho bo nge zeye bo zhn wasa se layi wo da layi, zeye wa sase layiwo zhin layi zeye woi wa gna yi layi zaye woyi wada ye lai